Fermentimi ose thartsimi i ushqimeve ose i pijeve bohet kur do molekula shkatrrohen sikur do proteina ose do ynyra edhe kthehen n’forma ma t’thjeshta ushqimore si n’aminoacide ose acide yndyrore edhe absorbohen edhe merren ma leht n’trup t’njerit tani.